සාමය කියන වචනය <hesitation> ගැන හිතද්දී <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> ඇත්තටම යුද්ධයෙන් පීඩා විඳපු කාලය. ශ්‍රී ලංකාවේ <hesitation> අවරුදු <hesitation> තිහකටත් වැඩි කාලයක් <hesitation> දරුණු යුධමය තත්වයක් <hesitation> පැවතුණා. ඉතින් අපි <hesitation> අපේ ජීවිත කාලයේත් යම් කිසි <hesitation> ප්‍රමාණයක <hesitation> යුද්ධය කියන <hesitation> ඒ අමිහිරි අත්දැකීම <hesitation> අපිට <hesitation> විඳින්න <hesitation> සිද්ද වුණා. ඒත් එක්කම <hesitation> සාමය කියන වචනයේ වටිනාකම <hesitation> අපි හොඳින් හඳුනන ජාතියක් විදියට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ <hesitation> හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වර්තමාන ලෝකේ <hesitation> තැන් තැන් වල <hesitation> ඇති වී තිබෙන යුධමය තත්වයන් <hesitation> ඒව දිහා බලද්දී <hesitation> අපිට <hesitation> නිතැතින්ම සිහියට නැගෙන කාරණය තමයි <hesitation> සාමය කියන වචනයේ <hesitation> සාමය කියන තත්වයේ ඇති <hesitation> සැනසීම <hesitation> එහි ඇති වටිනාකම <hesitation> එහි ඇති උතුම් බව <hesitation> ඉතින් <hesitation> සාමය <hesitation> කියන තැනම <hesitation> තියෙන <hesitation> ඒ වචනයේම තියෙන <hesitation> සැනසීම <hesitation> වර්තමානය වන විට ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වලට අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> සාමය කියන වචනය මතක් වෙද්දිම <hesitation> අනිත් පැත්තට මතක් වෙන්නේ <hesitation> ඒ දරුණු අත්දැකීම යුද්ධය.